Aminakay ndraiky hoe fiarahamonina milamina zany, zany ndraiky tena normaly zany, arakarakan'olo arakaraka ny fahazaran'olo nkeo io kaofa olo milamina jiaby am'tanana raiky io donko tsisy raha mipika io milamina fiarahamonina tsisy raha atahora na nde ma- na de matonaly anao vao mody an-trano, kiasy foana zany.